ítɛ nɔ lèe, ówò nànyikplɛ̀ɛ bù ɖèé ke íkeanì tòo kɔ ówò bògò klekle ù si ówó nì bògò mòɖèé màa bu fè ífeanì tòo íkeanì búá ènù <hesitation> kínì nùguɖìì, ù wa wu sùkúù ìnɛ̀ búáówò, úni nùguɖí bu wu èkɔ́jì ìnɛ̀ búá ìgbè láni àámi èle ɛnɛ́ɛ̀ bù wa ɖàá ɖɔɖɔ̀ ówò nèkɔ̀jí ìnɛ̀ bua úni bàáa ya nɔ̀ku ni kàá zi jɔ̀ blù ígbɔké ínɛ lɔ búá nyì òwo go. úni màa zì jɔ̀ blù ɖí úɖì màaké bu zì ní eyéfo, úɖì yá ówò òó zi ɖèé bléè ɛnɛ́ íɖìàyɔ̀bɔ̀ áni ni kàá ba ówò nùyá nɔ̀nɔkuówò. nìlɔ ɖí ni ùyá nì úɖì úni nàa kɔ ɔ̀lɛ̀ ìfefe óɖò. úni na kɔ kɔ óɖo lɔ lèe mò bàá wulì bɔ̀túì màa kàyi ɔwɔ ká ɖèé ke ikle, ɔwɔ bá zàa mi tu si ùyà ani ɔfɛ́. kayi éné lili íkeanì le ɖèé ke. kɔ̀ ke ɔfɛ́, kayi èé ke ɔfɛ́ɛ̀ ɔwɔ tu si ɛnɛ́ àámi pɔrtáàblɛ̀ èé zi blɛ̀ɛ itì màa lɔ ówó ba mù ènì blɛ̀ɛ ówó ba kpalí ù zi kayi ɔwɔ ká nìi ánɔ̀fɛ ùlílí ɔwɔ tu danyo ú nàá fe íkle bàáa tu ɔ̀ŋɔ bàáa wa gu. ù ɖi ikujɔ̀à màa. ányikplɛ̀ɛ blɛ̀ɛ ɔ̀lɛ̀ ŋòti ɖèé ke blɛ̀ɛ úni kè kɔówò bògò. ù ɖì amlɛ íku ká ówò ɖòo so ákià li kíni ɖɛ́ɛ́ nìlɔ <hesitation> ú tò fòówuówòò ù za tàa iku búá màa zì nyo ɔ̀lɛ̀ úni náka ɖàá mu ni è nè zi mi kè blùówòò, kà ba kɔ ekpeliówo nélèe <hesitation> ìgbè le waa go bù zó nyo úfènè ítɛ kɔmò bùni zé nì kè ɔfɛ́ ìí ɖezè ɔmi bìà bázà tu ìbì lià áɖi sú kíni cizèe ɔú káyí kɔ ányikplɛ̀ɛ bìà bù ɖèé ke máàni nènù.